Li jatti pi cumunicari ntra d'iddi ùsanu lu miauliu e àutri soni. Certi voti fannu puru soni chiù gravi, comu un tipu di bruntulìu. Si strìcanu unu cu l'àutru e abbàssanu la vuci chi pari ca tràsinu in cunfidenza. Usanu assai lu sensu di l'olfattu... quannu nèscinu di sòlitu si sfrugghianu cu l'oggetti, libirannu qualchi sustanza senza ciàuru.